Azafady aminareo rô, sy raha hoe te hanelindeligny anareo na ankonan'izany, hitanay anareo atoa sa da maresaky da izay gne sara rô fa anio sahatry anareo avao eky izy satria defa hariva gn'andro io fa hitanareo mba ta hatory avao koa gn'olo mba te hisignisigny ka la mbola te tohizanareo gne koragninareo da anio sahatry anareo avao gnao, mba azesizeseo rô.